Teemedde gootel(hundred), cappande jenayi e jenayi(ninety nine), cappande jenayi e jetati(ninety eight), cappande jenayi e jedidi(ninety seven), cappande jenayi e jego(ninety six), cappande jenayi e jowi(ninety five)...